Ya kutoi sakuaii kua yaa <hesitation> ntu'u xii kuñuu xituu, yaka kua kunii kutuvai chi yakara koo keenaa ntakijii ntikuu tuku mi ñuu yoo, chi ntuxaa taa chi oko u'un ti julio ya tukanuu ta mii vikoo ñuntuyoo ra ika xinii keetana mii xanina sintiukii, yaa taa ika ya keena mi ya kuñuu xituu xii mi ntu'u ika ra kotaxii ntikuu tukuna keoa chi tau naa- nachejee vi kee tukua su ninana tiaja kee tuku miaka, ta yaa yoo si'i yoo tukura chi ta xanina mi sintikika ra chiñuu ya taxina ntaoo ku yaa, ntikatiao siitivari, takatiao sitivaari, ya kaana librori xii ika, yakaava taxina ntaoo keoo taa xii ntaavari, yaka koo xijiio taa naa kee tuku mi ntuu ikara nina mina ña'a cheejeatuku ta kuva i'i naa cuarenta kaii, cuarenta y cinco kaii najka kumina kee tuku mi yaa ntuu ika su tau xaa santiitao keo ñaakara xii xaakao ra tunuu kunivio ta kuu ñaa kenaa, ta nuju kunio ra ya xinitai kua keena su ta kuaan'o xinio ra. Ñuu nina keena xiaoo ra sukasuna nujuuniva, ta tuvaa tuu xaa xinikatuo xaa ntikooa naa suu saa kuitiara su ta ya kuu kuvaa kuinio saa kuva kixaana xiaa, o i'i xaa kuvaa nujuuni, ntaa xaa kuvaa a nujuuni a takua sakasunaa xiaa su nsaakuiti kixaana tukunara yaka kuya kutooi kuntaa inii ximii yaka, chi takuu kuuñu xiitu ika, yaka tukura, xini kuaa tuku ta kuu mii naa vali chaa tuku, ta kuva naa xa'un kuiya un ta naa uxikomi kuiya tukura kuvaa saatuku ra nakaa chintaana kuaa tukuu, xinio vaxii xini vaxii tukuya ku yajiva, kuaa tukuna xa'a tuntu kachina, kuana xa'a ya tikosavi yakava kuaana xa'a xinitukui, ta tuva xaa xiatukuna ya nteea su nmm <hesitation> ta kuu xiituu kaa kachituna ta kua kixaana xiaa, taa yaa kuva kuaa a kanuu koo yavi un loo koa a xaa kuva kixaa tukuna xiia, chi tajaa tukuna yuuju, a xina yuuju tajana a un xina tutu tajana su xinio ntakua kixaana su yakua kuiiti kua xiini kixaana su yaa keena mi ya ika a koo ta kuntii ñaa tixiitukuri ika a ya kuxxitu kua a koo ya, a nina mi kuñu kiyaxitu tukuna a toa kiyana xia su yaka ra, ya kaa ra yakunitai kua chi taa i'i vikoo kee miitai ta kuu i'i kuntiutia seeyu a koo. Ta kuu chi kaana naa valii sucuela yoo ta kuu xaa nixiinuna kavina ntaa sexto kaa, untaa telesecundaria kaa nuu tanitana ra ika kuu taa ntukuo, kixaata ntukuo yuii kuaa ntikii ta mi tutuna ikara yaaka ta vaa ika ta kutuvatai keei mi ya ika, ta kuva saa sakuxii taii mi padrinuii kunitai kutuvatai xii mi ya ika kuni, yakara yaka chii mi yoora koo kee ntikuu tukuna ya ii vikoo ya <hesitation> mi patron ñuuntuyo ya veinticinco julio savii keena mi yaka xinii, suu tu yuu ya kunii keeia ntaa i'i viko vali su mia kai xaa ntikuee <noise> tukura yakaava kuni kutuvai mi aka.